واوره ما ته د سکون، پاکۍ، او ماشومتوب وختونه را په یادوي. کله چې واوره اوري، نړۍ لکه پټه شي، غږونه ورک شي، او هر څه سپین او نرم شي. زه یادوم چې ماشومتوب کې به له کور نه ووتلم، واوره به هرې خوا ته وه، د پښو لاندې به خاموشه کرکرې کوله.